<hesitation> mungkin <hesitation> torang di sana makan siang untuk makan siangnya itu <hesitation> papeda papeda cara pembuatannya tu ini <hesitation> pertam- pertama tu di kasi panas air dulu tong kas panas air trus tong taro setelah air tu panas tong taru papeda di wajan trus tong siram deng <hesitation> air panas yang telah mendidih trus tong campur deng ikan kuah kuning cara pembuatannya tu pertama <hesitation> katong tumis bawang- tumis bawang tumis rica trus tong masukan air setelah masukan air masukan ikannya trus ditambah dengan <hesitation> kuning kalu di sini dorang bilang tu <hesitation> kunyit yah dan kalo untuk <hesitation> masakan malamnya tu mungkin di sana torang biasa tu makannya kasbi kasbi rebus sama pisang rebus dan <hesitation> tong makang tu ikan- ikan bakar dan pembuatannya tu kalo untuk <hesitation> kasbi dan pisang rebusnya itu sendiri tu tong rebus dengan cara merebusnya aja begitu kalo ikan bakarnya tu biasa tong pake <hesitation> dabu-dabu manta. Yang <hesitation> di dalam dabu-dabu manta tu ada tomat ada rica ada bawang sere <hesitation> minyak kelapa sama <hesitation> air hangat <noise> <hesitation> kalo setelah <hesitation> berangkat dari <hesitation> maluku utara ke jogja kebiasaan saya makan itu <hesitation> kalo yang ta pe favorit itu pertama tu oseng ayam <noise> setiap kali makan siang tu harusnya oseng ayam dan <hesitation> pembuatan oseng ayam itu <hesitation> mungkin saya le <hesitation> saya liat itu mereka mencampurkan <hesitation> ayam dengan <hesitation> sambal trus <hesitation> di mungkin dong oseng-oseng dia dan kalo untuk <hesitation> makanan malam itu mungkin ta lebe suka tu dia apa namanya <hesitation> untuk makanan malam tu mungkin orag-arig sih dan pembuatan orag-arig itu <hesitation> telur di pak di kasi panas dulu minyak goreng trus dicampur dengan telur trus di orag-arig dicampur sambal dicampur dabu-dabu trus dicampur kecap dan <hesitation> daun. Sayur bayam <hesitation> jadi kalo tong pi makang di <hesitation> blakang asrama itu ada burjo biasa tong bilang tu <hesitation> burjo bunana di situ tong biasa makang tu kalo <hesitation> kita deng ta pe tamang-tamang tu ana-ana daerah tu <hesitation> yang pertama tu ada <hesitation> riski ada arjun sama ada koji dan koji sendirit <hesitation> ta pe abang-abang makanya dia sering bilang <hesitation> makan di sini karena wa <hesitation> burjo ini tu masakannya enak dan sering tong pigi di situ tu tong makang tu makanan yang mrasa kaya bisa masuk di tenggorokan tu cuman oseng ayam sama orag-arig telur dan itu yang <hesitation> bisa dibilang enak lah bagitu.